Mening fikrimcha <hesitation> bu qiyin bo'lishi mumkin. <hesitation> Ko'p odamlar insonparvar va jamiyat meyorlariga asoslanib ahloqiy yashashsada, <hesitation> ularda doimiy <hesitation> nimadir yetishmovchilik mavjuddek qolaveradi. <noise>